Tubo hi manjot jangka hi tak me anya. Bixing nunah ien boi mona thub tak aney boka ni. Tubo hi manjot jangka hi na tuo tam <hesitation> tak oma tiusi apnante, perek chut nante, le tiu chuchi apnante, lung chut nante, man na tuo. Tama e me ma ni, in sab na a te pei hi chut nante, <hesitation> tubo te lu hi chut nante, in asak thai lu han di la gan sui sui o mleve. In din ah hi an tubo hi <hesitation> baka tal hi chut gan <hesitation> ko chut, ah he mi na anlante ju a boi moziya. Bixing nunah boi mozi hi anlante ju nasa en em. Ani, tubo hi mani hin fe nan le zel boi hi na lu jangka hi e me ma. Em tiu nan mani ina lu ru he mo, mi sua nan lu lu tapo hi ak, ima ni in ven nan tubo han ban te hi asua la wane.